Ɔ̀ɔ̀, mìŋ kɛɛnɛ̀ŋ kee, mìŋ kɛɛnɛ̀ŋ ke ɗɔɔ siaŋ mìŋ kɛɛnɛ̀ŋ ke jii fàa wɔŋ nyiiŋ miɔ̀ŋ kȧŋ nɔ̀ɔŋ wɔ̀ŋ yȧȧìm lɛ kò yaà wɔŋ nyììŋ ke ɗɔɔ siaŋ, mìŋ jikȧ ɗeweɛ̀ wɔŋ nyiiŋ gèe miɔ̀ŋ wɔ̀ŋ kɔ̀ȧ lɛ sèè ke ɗɔɔɛ̀ ke naȧŋ haì mìŋ jikà nyiìŋ e mànaŋ sùà, mìŋ jikà nyìŋ fè siinyɛŋ, mìŋ jikȧ nyìŋ mìŋ yɛmɛ̀ nɛ̀ŋje ka jè soo e kɔɔ mɛ̀ gbiŋ yaȧ nɔŋ tɛ̀ɛ̀.